Ave, pos sin escaleras... entovía andavamus enos choçus... enque tamién ain choçus con una escalerina pa subil-si ala passera. Güenu, pos essu, estruturas de piera o de maera que premitin de passal dun andal al otru dun edeficiu o, por exempru, enos puebrus qu'ain pareañus pos passal dun pareañu al qu'está porcima o porbaxu. I ara que me recuerdu, paquí pa Estremaúra ain canchus d'ai seis mil añus que ya tienin escaleras picás ena piera.